Tsy de mampiasa emaily za fôtiny tsy ny asanakà zan̈y tsy makasika tsisy raha hoe mila alefa emaily zan̈y, tsisy raha ilain̈a ôrdy na karàha zen̈y feky e! Jerevan̈a internety.